أتمنى إن تكون عندي القدرة على قراءة العقول هذا الشي راح يساعدني على إني أوفر الكثير من الوقت أقضيها عادةً في تجارب مع الناس في <hesitation> معاشرة الناس في <hesitation> مثلاً <hesitation> قضاء وقت طويل علشان نعرف هاي الناس لو كانت عندي هاي القدرة راح أختصر الكثير من الوقت والتجارب.